Jää e re lóra ekiee’ ñí’ fyy kieera, e kiee’ e ná’ nóoó re kóó’ ra jö, fa’ <hesitation> fá la kú dsa jmⱥⱥ e <hesitation> e dxó ga e <hesitation> e e re ‘ni re kiera, e <hesitation> e jy mó e re lɇ kiä’ nóoó kie’ <hesitation> kié’ kuxí ɇ re fⱥⱥ’ra jöne a la nóoó e ja yy wÿÿ e re ï’ re kiera e e jy mó e re lɇ kiä’ nóoó kie’ kuxí re fáá’ra jö nóoó a la nóoó e ja yy wÿÿ jö r jöba e re fáá’ra jö, ejÖba nóoó e dxó ga e jia’ ä’ <hesitation> ä ä ä kuɇɇ jná jy dsóó ta é náá’ dsóó exa jmýý e re né jö, ‘ná’ e re ï’re kiera ka fý dxó ba r jö. Kö <hesitation> jö e re lóra je la, e e ñí’ fyy kiera, ‘néé’ nóoó kié’ kuxí ba ‘néé’ e nara e ä’ kie’ e <hesitation> e jia’ <hesitation> jia’ xa jmⱥ’ jná jö.